Jaema ayemongueta jokua piraka mbaepoti rami etei rosado rangaguava ou amae kua aipotaesa omae je serenvireko paraete jukurei aymongueta ipuere vaera ara omae jokuanunga y color va supe.